'Ngo si 'hiaj xuhue sisi hiaj a'min xuj nga tukwi' xuj nun ni'ín' si a'min xuj mánj sani 'ngo si 'hiaj xuj bin nne xuj nej, nahui hia xuj tukwi' xuj nej tuku xuj chiñáj xuj nej ako xuj nej, bé xuhue ta kataj cha 'ngo nej nuguan' chuhua chungwii, bé xuhue tan min xuhue nikaj tukwii nga 'ngo tsínj nga 'ngo ngwii nga 'ngo tsin', tukumin xuj be' tukumin xuj chiki xuj tukumin xuj tán a'ngo taaj nej yuku, ta min 'hiaj yuhue sani 'ngo si 'hiaj xuj 'hiaj a'min xuj nga tukwi' xuj ri'hiaj xuj min si bin nne xuj, sisi kaanj 'ngo tukwi' xuj 'ngo hiako' nasíj 'ngo tukwi' xuj achij xuj bin nne xuj chi'ñanj xuj nanikaj xuj, taj 'hiaj xuhue a'ngo si 'hiaj xuj bin sisi 'hiaj 'ngo si yi'naa achin riki xuj, utu xuj katin be' akoo xuj síj xuj ri'hiaj xuj sisi a'min xuj achin xuj cha xuj ri'hiaj xuj, bé ta min 'hiaj xuhue a'ngo nnga nihia' ra xuj tuku xuj béj xuj nanikaj xuj, anin xuj takó ta'a xuj ñun roo' ri'hiaj xuj ta min 'hiaj xuhue ri'hiaj xuj sisi 'hiaj min nne xuj ngo', bé chii' ta ku'naj 'ngo chuku nikaj tukwi' nga 'ngo sí, nikaj tukwi xuj nga ngo ngwii bé ta min 'hiaj xuhue, sani si ka'hue kato' sisi a'min xuj nga' a'min xuj a'nga' xuj nga tukwi' xuj, bé 'ngo rin forma tanj min si 'hiaj xuj min nne xuj nga tukwi' xuj tuku xuj nej bej xuj nej Bé ta 'hiaj xuj nitaj a'ngo rasun 'hiaj xuhue kiniin' si sé si a'min' nga xuj mánj, sani bé si 'hiaj xuj si huin nne xuj tuku xuj nej anikaj xuj nej ako xuj nej, bé ta huin 'hiaj xuj 'hiaj a'nan' sí niki ri'hiaj sí niki, bé tín nnga nej ri'hia si a'i riki ri'hia bé toj ta huin 'hia, sani hiaj niin' xuj si a'i riki xuj bé si cha xuj huin chin', ni bé si a'í riki nngaj ri'hia bé ta huin 'hiaj xuhue a'nan xuj ri'hia xuj, sani a'ngo taaj rasun nun niin' un si 'ngo si 'hiaj xuhue niki ka sé xuhue huin' ka' mánj, sani bé si 'hia sisi bé ta min 'hiaj xuj huin nne xuj tuku xuj 'ngo si 'hiaj xuj ñan a'nan xuj ri'hia xuj bé bé unn, bé chin' ya xuj ni nakaj a nga xuj ri'hia xuj sani bé ta huin 'hiaj xuhue.